Seknaro tiemp lo ldaara, seknara lo yotura beoꞌ mars, chinan cherio <hesitation> kna areoraknani, ewlani chetedeni o rawbuen buald, yerabuen nisguetochchi deragakrabekog guedachiro lababgald dirak rlanixtan baskulani chan, cherauraba <hesitation> kon b seknara baguet keraksakꞌ toxob lach, riabueldolon <hesitation> chechalo gaksakə kumidrakə xoblach chaa, chini gaksagꞌ exguetochꞌ erenan, chenax dierauraba, sekna bauda baudarak' to tolanira kechitini bas sekna lanigoxt, che- cheron raba, arie yengariet lobache yegaraba tuniaꞌb yegara ba costumbr. yegara bani che cheyeraklarani rakla, orale chigoriogani yelo wnitziel. Ersimiela baguilə yimnira ba bzaa guet, <hesitation> chichalo gusinira banchiga yichonda- chonda chichoo chalo chonda chiꞌ erioꞌ-erioꞌgan gonsto, chiriesguelche bana ban le <hesitation> on- onraba kijabguederaba togrokaꞌa raba kulabadegre to rob raskw sik, tanlaab tiempo, ye do tiemp korielgal, chalo chasga oh tiempo gana seknala o diciembr re are gonoloinna che <hesitation> cherieꞌ esra seknara este ranis rakə, regakraga buen parcha dagal chaldan chaldara galə ganizrakan, <hesitation> cheteni zuchagan- zuchagan zaknagala nalani nali sakna kald diosna la ni veiticuatro de diciembre cheteni, <hesitation> kesora ban sob to cruzikin nachig ekara nakan kos- kos chorub chayi niggakan klobdon ka bejigalon, ni- nikingansak niraba. Este chi sekna yira gakraba este sekna kob, rmos par gaklo sekile baurer kanant nill relonbay <hesitation> chiguigarzyili erakaran baziaꞌ garaba, nzieꞌb konga lachellioꞌ buachbdaꞌ, zeꞌkeron <hesitation> rabashjaizib lagatbach gode mole god de bzaꞌ, neria karaban arzieli chegaw gagao chechig raraba kob, ni- niriarabaz mera aurabareraꞌ seknanaꞌ logandanareꞌ, seron raba etisiera kwanronrabana.